بما أني طاهي عماني طاهية عمانية وبمسابقة أكيد بقدم طبق المندي <hesitation> لانه <hesitation> طبق فريد و <hesitation> طريقة طهيوتقليدية، ويعكس التراث العماني ويجمع بين الطعم الرائع والتقديم الجميل. بأستخدم الأرز البسمتي مع اللحم المندي، وأظيف توابل الكمون والزعفران. وكمان بحأول أخليه عصري وذلك بتزيينه بلمسة عصرية بالأعشاب والمكسرات.